nogot do deferta korwal pabi kanjon baot do got do helidum sewara liira do liiri futgiba futgio roo achata yo rasam sewara bilalum hado hii te to wa ilita wada manda to manse da se nyama kadi